لو كنت مضطره نعيش بدون كهرباء لمدة عام كنت راح نعيش أول حاجه على ضوء الشموع، بليل نشعل الشميعات هاذي أول حاجه، ثاني حاجه أني نستعمل البطاريات المشحونه باش <hesitation> نشحن أجهزتي <hesitation> أو <hesitation> أجهزه الطاقه الشمسيه مثلا.